أول ذكرى لي في مرحلة الطفولة كانت يوم كنت ألعب في الحديجة مع الاصدقاء، كنا نرقد، نلعب بالكرة ضحكنا كتير وأتذكر كان يوم عيد ميلادي جابوا لي كعكة كبيرة وأ لعاب كانت لحظات جميلة وأحسست بالسعادة والبراءة، أحسست بكل شئ حلو.